هيا إلا نروح لكاش بلاصة في العالم نروح ل اسطنبول خاطش اسطنبول تلقى فيها قاع الاجناس ڨاع الاقوام قاع الالوان ڨاع الديانات فيها اختلاط كبير و اسطنبول أصلا مكان لنرجي تاعه سبيسيال يعني انرجي كي توصلها تريح دونك إلا نخير بلاصة نروحلها سا سري اسطنبول